我 Suka 听那个音乐，它是唱歌啊蒙蒙那个，听了心情会好那个。

手电话若讲哈在我们这里啊，你在山顶听没。了在海，海里啊你也听没。了在出，家的，你要在下里乐园，他有听没。

我较喜欢的音乐嘞不讲很呀吵。慢慢的歌，听起心情也不讲很烦恼。um 心情不好时头听，你人觉得会较轻松一点，不讲很会烦恼咯。这是我较喜欢的音乐。

um 我喜欢 um 朋友较好的，跟亲戚 um 跟我讲话能够好好了讲话 um 能很好沟通，um 人较好一点，对我啦

朋友在国外做工啊，还是讲读书啊，他们如果他有想家人，我会希望他有空没空嘞，他就要打电话回。或者是讲常常跟家人联络咯，um 这样他才不讲很想念家人。因为每天有联络了嘛，你就不讲有这样的心情很想念家人。

我们国家 um 很多人跟，跟店其实 um 人不可吃较甜哦。人得运动 um 什么要 um 每次喝酒这样吃香烟这样样。

我，去国家，去别个国家啊，um 去国外啊，得要带自的登记，和自的那种的飞机票，全部你才能够出门，你出国啊，你到外里 um 去飞机场，你全部东西要很重要,要拿他们看。

我这久能够驾，我会晓驾车，若没，若没车，um 一天我较，较喜欢驾噗噗车，那个因为甭塞车 um 这久，这久很多，um 较多用那个噗噗车。

当今世界不一样，孩儿玩耍的东西也不一样。游戏早早我们在我们我们在乡下，玩耍游戏是, 玩耍石头。当今孩儿都是拿电话 ipad ah, 手机 ah。玩耍那个游戏咯。没讲到外面玩耍。没。

我们国家人投票啊，um 人就出啦，不他们 um 他们要选哪一个人，[um]then 去那个学堂，学，学堂哈，啊去 tick 咯，钩，放那个箱箱了，嘞他们会选一下，这样交。可以

um 我自，自，不喜欢什么庆祝我的生日 um，我喜欢 um 吃寿面咯，吃那家 um 蛋糕，啊，um 不，平常那家没什么大庆祝，啊,我喜欢平常这样。

我的家人多数是参加教堂的活动，很少讲 um 外里举办的活动嘎他会去参加。咱们家人多数是在家，在家 um 跟去教堂，在家较喜欢在家跟去教堂，没讲去别位地方啊，较少去参加什么大，大大的活，活动咯。

um 校长跟家庭这样得沟通较好，没沟通等下儿会变不清楚他们的方向去，得做好还做坏咯。

我自己做普通的工，照顾我家庭，照顾我家，儿他们平平安安，会长大。

um 没什会知有啥艺术家，艺术家在这，呃，我会知的人呐，我就会知讲我的朋友他有一点艺术啊，um 我觉得讲他很厉害，能够学，他做的东西很特别，我们可以去学他做的东西咯。嗯

政府最好 um 帮助，帮我们啊做最好，最好的工咯，每天甭，甭提钱那那最好 um 人当然，当然要做工 um，做好好工。做好会，做会赚钱这样。

我喜欢穿，啊，平常衣，啊，我的衣，呃，t-shirt 这样，普通裤啊，带短裤咯，长裤咯。这样，啊

我会晓讲兴华话是小的时头跟我的啊公啊嫲齐住靠牢好久，好多年。应该有十几年。因此讲小小时头跟啊公啊嫲齐讲兴华话，我的兴华话就是在这里跟齐讲出来的咯。小小个跟啊公啊嫲齐靠牢很重要。

我喜欢的歌手是林俊杰，因为他唱的歌很好听。是讲我这阵还未有有机会去看他的演唱会。

我喜欢打，打电脑。做 um 有时打 game 咯。有时做

不，就是可能会对，对眼睛不好，了这阵就是要戴眼镜咯。

我叫 kahwin, 平常 um 讲，讲事情咯，很少讲，有时讲较去哪里较好玩耍咯，去公园玩耍咯，看动物咯，这那地方。

不一样年龄的他们的 um 解决是不一样的。老一辈的学较慢，年轻的就较快咯。他想法不一样，多数他讲老一辈就要，就要问年轻的，年轻顾。了，当今世界真较不一样，就是年轻的学东西就较快咯。老一辈的就得要问年青的。

这久较多用电话 um 电话有时较方便咯。有时用较多用 AI 啦。啊有时找东西，找困，很简，很容易找东西哈。这样

有曾报 mata, 一起的时阵报 mata 咯。跟亲人朋友报 mata

我最尾一次看到的畜生是狗。因为我的家里外有养狗，所以我有没有醒的时间我有嘎看到他。

um 较多有时啊，大人呐，老人呐，他们啊，照顾这样较多，啊，老人呐，啊，我们年轻人很少没空那里照顾他们。

我有曾种 um 青青的种 um 青青咯跟草跟 um 树，tapi 我没时间照顾，到尾它死去，就没照顾了。

哒看能够跟妇女，帮助妇女做她们喜欢的生意，有的妇女她会晓做生意，tapi 她没，没那多钱。

要有健康的吃东西嘞就是你得少一点油，少糖，哒吃会多一点果子，菜，肉也得选咯，也不可吃太多肉。你也要准准咯，对我们人的体。要准准咯，也不可太多，也不可太少。[um]吃一点[um]豆啊，牛奶啊，那样的较有，对我们较有一样一点。

um 老人较多 um 甭晓看字，有时老人看字较，较小不能看，um 哒年轻的能够较，看较多，跟做什么，因此他会知，会晓按，会晓打电话。这样。

可以。什么车都可以。只是手 gear 会较困苦啦。因为它，它的 gear, gear 落,落岭什么。

天晴天的时头色 um 太阳照那个他就是蓝色的 um。asal 没下雨有云，我人还看得到蓝，蓝色。

um 这久时代 um um 较多人给人骗咯 um 不好咯，这久一个有方便的地方啦是讲要喜欢去哪里会找到，要问东西很方便呐。

[um]suka 吃的东西，就看上网它跟看人怎么煮咯，学咯。学了咯这样款煮咯。

我 suka 做伙，因为做伙能够跟亲人朋友排排。

做官啊，在那区，他们应该会负责，负责他们的生活，希望他们会过会好，吃也没烦恼，哒他们做工什也没烦恼，这是做官在地区，地区要顾他们人的。

我喜欢孩儿做好的东西，没他们读书不要紧，没要求很高啦，他们能够做，健健康康地做好人。

政府的药房，你们要去那角看医生，较，了跟他 book 时间，下轮排下去咯。

学堂得学东西 um 最多的地方，能够 um 能够交朋友，做好人，能够学很多语言。

我没什么烦恼的科技，我觉得当今世界什么科技都要[um]要叫咱们去学，我们要学，这才有，世界才能够进步。不讲，不可讲在这一，一段时间nia, 你变做你没进步一，人没进步你一样样的，社会不进步，国家也不进步，那了我们都每样得要进步，哪了我没什，没什去烦恼啦，就是讲每样都要接受。

有啊，政府很常好的就是它给人民 um 看，看病，看什么还一点，一点钱 nia 咯，没讲很多钱。

若是要学堂里外学生好好排排读书，先生就要好好教他人，较他人不可相吵，每个人是学生，要互相忍让。

我 suka 潘玮柏，他的歌好听。

我们家家庭没讲这样严格，东西有的慢慢开销，甭去随便买东西。

洗手很重要，帮我们俩，我人的手有时摸东西很啊，所以洗手较重要咯。

当今我看银行的钱也不安全。你放内银行内，你也不能保那些钱很安全。我们自得注意看，钱也不能讲放太多在一间银行，会分多几间。我觉得这这样较安全一点，不一间钱就给人转走，当今我看没什安全。都给人转走，还是危险。

听我是很好，能够给我人没好紧张。

我常常用科技来 um 做电脑的工咯。啊， <noise> 嘎 <noise> 还有做那个 presentation

民选官员的责任是要好好发展他人的区。对人民有所交代。

啊有，呃，健康心理健康，每天最好听，听歌，听那慢慢的歌，这样听很爽 um，啊，得运动呐，较好睡眠，晚上会较好睡。

um 啊，um 橙，给我人很好，很好健康又有营养，因为它有 vitamin C

今天的天气很好。um 不过头热。没下雨。太阳出，有日头，可以嗮衣。

我跟我的啊嫲学的兴华话。

我喜欢看 um 相打的戏，戏，um 人，um 较刺，刺激，看，看情形咯。

不知道不知道没有学

这样我没什注意看到什么花，什，什 [um]tapi 我阿妈家后里种的花我也没去看，我自本身较喜欢玫瑰跟太阳花。你讲树啊，每次路边的树很多，每次有去看，没讲，特别注意咯。

这阵的天气变可能是因为人每次烧东西啊什么，变作他的天气变了越热了越冷。

这个啊，我看到花还是树，是家，家里下种的，啊，mango 树，还有啊，菜。菜是我老父种的。

哦，我较多做，啊，煮鸡蛋，有当时早起早早煮面咯，煮，啊，那个，啊，果条给我自，我孩儿，我老婆，齐吃。

长时间走路是对身体很好。他不过头困苦做。老人和孩儿能够和家人排排走路，走走看看，对身体很好。pun 是一样运动。

shou ji a, u, ai kua di gai yao cheng wei ta de zhu ren, ni bu yao bei ta control lo, yin wei shou ji heng rong yi lan zao mi, ran ho rang fei heng duo shi jian. bu hao yi shi, guo hing hua wa shi zai li ha... u e wa bei you yong, bei you li gong, shou ji, dei ya dai ho nai tai lio la. yin wei dai ya tou nao bi bei cheng shou, yin cun nei heng rong yi zao mi, ran ho ne mei you yuan lai xue xi.

天，天空当然得蓝的 um，人看了精神，来也很爽 um 人看了也 um 很好啦。

当今我看当我的地区这久有一点 um 做生意不合算，那内不合算做生意因为没什人买东西。um 没那迫，你到店那看买东西人也少。这是当今 um 这几年哈，有一点问题 <laughs> 做生意人不容易的。

我有时吃不健康的东西是 um hot tart，炸鸡，汽水。

um 我啊，我常常,我每个礼拜有做三次 um 运动咯。然后我很少到外面吃，每天自煮啦。因为外里吃 um um 很少有吃到菜咯。um um 我没有吃垃圾食物啦 <laughs>

学堂的老师会看，看孩儿的，的进度了咯跟他的，他的父母亲讲咯，父母亲就能够会知他，他孩儿会晓还是甭晓读，了能够送他去补习什么。

猫跟狗

我喜欢的色是 um 红色，um 红色红看了 um 欢，欢喜咯，他们中，唐人都喜欢红的哈，人看了，um 会看了很，会快乐 um。

这次有的年轻，年轻人要搬去别位住是因为他人做工的位可能较近，所以他人搬去那向住。

一个人跟很多人去参加运动不一样，就是讲一个人会较孤独咯，你没人齐，um 齐前面走，你一个人自自去参加一个比赛啊，还是运动，若是你讲一大班人，他会齐讲打气啊，齐不讲你比如讲赢也好输也好都有人跟你打气。这是不一样啊，一个人和一群人，他的那个力不一样咯。

那个胆骨醇什么咯，甜尿，还有这三样较，较，较多人有啦。

时间是给我们好，给我们减肥运动流汗。

我住的位若是有人要开[um]，啊，开新的店做生意，有一点困苦，因为我人是小小的啊，鱼村。若是他人要做生意，啊，外后的啊，外后的过客甭晓这角有这样的生意。他人可能不来这角买东西。

近树芭什么地方可能会较保险咯。

我的是一个男人 um 你们每天 um 跟我讲话有一个朋友那较好。好聊天等他可以讲话。

我的地区，较常看到是狗儿 较多看到狗儿，猫啊 [jam] 走来走去。

我能够大学毕业了这阵有讨到好的工咯。

没什么特别我喜欢的艺术。um 平时我就喜欢 um 喜欢看他们做的手工，做一点什很，很特别的手工呐。他们很厉害画画，我很喜欢 tapi 画不来。um 我应该讲艺术是较喜欢唱歌。唱歌 um 应该还,还可以啦。唱歌还可以。

在一个家庭里下，要省钱的办法就是别随便花钱，[um]别买没需要的东西，我人买有用的东西，嘎啊吃没，有时在家里下煮，没，没直直出去吃东西。

本地的广播电台我 suka 的是 my.fm 因为里下的 DJ 讲话很好笑，了他人会跟我人讲这阵时发生的事情。

um 当然人全部齐齐做 um 朋友咯。也不好都没有，没什人咯。古里，树上也没什，我们没什人，他们做，um 自的，um 很欢喜啦。

这久科技最常看到就是手机电话咯，手电话咯手机，哒能够去方便呐，做方便每样东西都能够找，在内查，then 国际那里有什么新闻啊，本地新闻，哒还有朋友能够在电话里，啊，给你，给你联络啊，打字在内看，这当今科技我觉得讲很方便的地方咯。

对我人来讲，很神圣的位是我人的神庙。因为我人鱼村里下有一个神庙是拜妈祖的，妈祖对我人鱼民来讲是很重要的神。

我两样全部 suka, tapi 我较 suka 在家，家里下咯。去外下有的天气很热，热了冷了会，会头晕。

我喜欢在家较好，没外里去外里，外里很热，困苦，不 tahan, 家能够打电脑，um 能够打打游戏，um 外里很，um 很困苦

哦，这个啊，这个啊，很久没看 <laughs> 孩儿的书了，因为儿都大个了。啊，以前是很喜欢看那个 Aniq Brighton, um 或者是红蜻蜓啊，马来西亚出版的是红蜻蜓不错。

我 suka 看跳水的比赛。像中国那天奥林匹的比赛咯，跳水的。

对我来说，团对运动较困苦，因为我没什么参加运动。小个到这阵都没什么参加运动。只是个，个人运作我较容易，因为我自己知道几时要运动可以。较易。

我喜欢锺嘉兴，香港的名客。

这阵的孩儿较多都用电话 um 玩耍 game 什么咯。